en̄ee, bere, ttãa, ttãa lẽe, e-wo õ- rõ aa raba, ãa ttaa, sira õ a-o, õ re nẽe, a- o rẽe ne. ã- o reebere a- o rẽe ttãa, ã-o rẽe ttaa lẽe, ã- õ rẽe e- wo, a- õ rẽe oro, a- o ra ba ã- õ rẽe sira o. a- chuu, a- chuu rẽe ene. a- chu ree bere achu ree ttaa a- chu rẽe ttãa lẽe a- chu rẽe ẽ* wo a- chu ree ãa raba, a- chu ree ãa ttãa a- chu rẽe si ra õ. a- chu rẽe a- õ, a- chu rẽe õ re nẽe, a- chu rẽe õ re bere, a- chu rẽe õ re ttaa a- chu rẽe õ rettaa lẽe õ re õro a- chu rẽe õ re ãa raba. a* chu rẽe õ re ãa ttaa. a* chuu re nẽe o bere, a- chuu re bere, o bere a- chure ttãa o bete a- chure ttãa lẽe o bere a- chure ẽ- wo Obɛra-chu rɛ̄-ɔrɔ, Obɛra-chu-rɛ̄-araba, Obɛra-chu-rɛ̄-aataa, Obɛra-chu-rɛ-sira'o, Obɛra-chu-rā-o, Obɛra-chu-rā-a'o-ine, Obɛra-chu-ra-orobɛrɛ, Obɛra-chu-ra-oro-taa, Obɛra-chu-rā-o-re-taale, Obɛra-chu-ra-o-re-wo, Obɛra-chu-rɛ̄-a'o-rɛ̄-ɔɔrɔ, Obɛra-chu-rɛ̄-araba, Obɛra-chu-rɛ̄-aataa, Obɛra-chu-re-a'o-rɛ̄-sira'o, Otaa-chu-otaa-chu-ri-ine, Otaa-chu-rɔ̄-bɛrɛ, Otaa-chu-rɔ̄-taa, Otaa-chu-rɛ̄-taale, Otaa-chu-rē-wo, Otaa-chu-rɛ-ɔrɔ, Otaa-chu-r̄a-araba, Otaa-chu-ra-aataa, Otaa-chu-rɛ̄-sira'o, Otaa-chu-rā'o, Otaa-chu-ra-o-ri-ine, Otaa-chu-ra-oro-bɛrɛ, Otaa-chu-ra-ori-o-taa, Otaa-chu-ra-ore-taale, Otaa-chu=ra-ore-wo, Otaa-chu-ra-ore-oro, Otaa-chu-re-araba, Otaa-chu-re-aataa, Otaa-chu-re-sira'o, taale-achu, etaale-achu-ri-ine, Obɛra-chu-rɛ-ɔrɔ, Obɛra-chu-rɛ-araba-chu-rā-aataa, Obɛra-chu-re-sira'o, Obɛra-chu-ra-o, Obɛra-chu-ra-o-ri-ine, Obɛra-chu-ra-oro-bɛrɛ, Obɛra-chu-ra-oro-taa, Obɛra-chu-re-taale, Obɛra-chu-re-wo, Obɛra-chu-re-ɔrɔ, Obɛra-chu-chu-rɛ-araba, Obɛra-chu-re-aataa, Obɛra-chu-re-sira'o, Otaa-chu, Otaa-chu-ri-ine, Otaa-ro-bɛrɛ, Otaa-ro-taa, Otaa-chu-re-wo, Otaa-chu-re-ɔrɔ, Otaa-chu-rɛ-araba, Otaa-chu-ra-aataa, Otaa-chu-re-alo-rɛ-sira'o, taala-achu, taale-chu-ri-ine, taale-achu-ro-bɛrɛ, etaale-achu-ro-taa, etaala-achu-re-wo, etale-achu-re-wo, etaala-chu-ra-ɔrɔ, etaala-chu-ra-araba, etaala-chu-re-aataa, etaala-chu-re-sira'o, etaale-achu-ra'o, etaale-achu-ri-ine, etaale-chu-ro-bɛrɛ, etaale-achu-ro-taa, etaale-achu-re-a'o-re-taale, etaale-achu-ra-o-re-wo, etaale-achu-re-a'o-re-ɔrɔ, etaale-achu-ra-ore-araba, etaale-achu-ra-aataa, etaale-achu-ra-sira'o, Aju-ewo-achu e Haā leē a-chuu re bere e Haā leē a-chuu re oHaā e Haā leē a-chuu re e Haā leē e Haā leē a-chuu re ē-wo e Haā leē a-chuu re o-ro e Haā leē a-chuu re aā ra ba e Haā leē a-chuu re aā Haā e Haā leē a-chuu re sīe ra o e Haā leē a-chuu a-ō e Haā leē a-chuu a-ō re neē e Haā leē a-chuu a-ō ra be ra e Haā leē a-chuu a-ō re o Haā e Haā leē a-chuu a-ō re Haā leē e Haā leē a-chuu a-ō re e-wo e Haā leē a-chuu ā-ō re ō-ro e Haā leē a-chuu ā-ō re aā ra ba e Haā leē a-chuu a-ō re aā ō e Haā leē a-chuu re siē ra ō ā-j̄u ē-wo a-chuu